Chainsaw de la magazin se'ere ti ba tara lubera tiisi. Magazin kana wa ba, a ani la ŋwana girega leni gee tara su'a di puan ti ba dikɛ zɔregɔ vile su'a la kaɛ ti di koose kɛ magazin la puan sa. Ba ni zãla e la nu'o puan. A magazin la miŋa la ani bii daka la, gee <hesitation> tara kaam ki'isegɔ zi'an ti ba ni iŋɛ kaam la ki'isɛ bilam, nyaa ve'e e ti a isege, damena bii pupu la ti ba ni dikɛ tagelɛ tia la ti <hesitation> bunɔ la n boi bini, zɔregɔ la n boi bini vileŋera la nyaa ni vɛ'ɛra <hesitation> su'a la, ti di vileŋera, nyaa ŋmata tia la, bala la tise'ere ti fu kɔ"ɔm dikɛ tagelɛ, a ni kɔ'ɔm puregera di mɛ yɛ'ɛsa, ka zɔta dabeem gee kɔ'ɔm damena e ŋwana kɔ'ɔm yɛ'ɛsera puram puram puram.